من المواضيع اللي دائما اكون سعيدة وانا بتكلم عنها <hesitation> اللي استمتع فيها هي واللي استمتع فيها هي التكنولوجيا والابتكارات الجديدة. احب اتابع اخر التطورات في عالم التقنية وأحاول أتعلم كل شي جديد ولا ننسى الموضوعات المتعلقة بالعائلة والاصدقاء دائما تجعلني سعيدة لانه يعطيني فرصة للتواصل مع الناس اللي أحبهم.